Za maloha mbola aketo Madagasikara za za mbola tsy ary nitsidika firenena afa zay é mbola tsy ary nitsidika mihintsy fa mbola aketo fogna Madagasikara aketo.